ईद ट्रोमपेट, हदौ आंगु वाली आकर्षित लागेच, हदौचु बारे सुनचयो ताइए आंगु वाली जुड़ाव महसूस हाचौ। ट्रोमपेट, हदौ ईद वाद्य निच, हदौ आंगु जीवनु अधिक अर्थपूर्ण रंग रंगीन बनयामो मदद लानच, हदौचु निम्नलिखित चीजें खिजया तौक। ध्वनि, लय, अभिव्यक्ति। ध्वनि, ध्वनि वाली आकर्षक निच, ग कलपना लानतौक ट्रमपेट <hesitation> बजैमो बेरंग आंगु हदौ वाली सुंदर रंग मधुर ध्वनि लागेच। लय, ट्रमपेट ऊ लय वाली आकर्षित निच, ग कलपना लानतौक ग हदौ बजयौ बेरंग आंगु हदौ वाली जटिल रंग चुनौतिपूरण वाद्य लागेच। अभिव्यक्ति, ट्रमपेट अभिव्यक्ति ईद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभयैच, ग कलपना लानतौक ग ईद ट्रमपेट बजैमो बेरंग आंगु हदौ वाली सुंदर रंग मधुर अभिव्यक्ति <hesitation> लागेच। आंगु भावना महसूस हाचिद, आंगु उत्साह लागेच, रोमांच, शांतिपूर्ण अनुभव ली हाचिद।